كنفضل نكون رياضيه مشهوره لانو غتكون عندي واحد لياقه بدنيه رائعه بزاف اللي غادي تخليني ديما نبان صغيره وديما تكون عندي القوه الجسديه باش نمارس اي حاجه بغيتها فالحياه. وكذلك غادي تكون عندي واحد شخصيه مرموقه وغادي يكون احترام ديال الناس. غادي يبغيو جميع الفئات العمريه